لا عغيرش أنا عجلات عربيه و عجلات متسكلات الحجات دياتي اكبر من طاقتي إحنا منعملش الحجات دياتي ...نودوها عند الراجل ميكانيكي يا إلا حد كبير راجل في العيله يعمل الموضوع ده إنما أنا مهغيرشي أنا عجلات عربيات فا مش هفيدك في الموضيع دياتي و معرفش اصلا ازاي عتتغير